Don birede je be watta be mbai don je kurori don je be wat…be watata kantu don je e watata manda.